nam akli kabatetman namkun man ennan atam yaani ilt isan atam wom barre fulania dagartu amawonam fulani dagart dandete hindetu sitin yeden abba ufinii akli issan yaani huji midasit abbankun akili issan yaani lilla wokabetii woinnin nam fulani bare bare fulanit darg abbakan dandee hin theduu maisha ita kas ama dandee <hesitation> maeden hinkabetaa dandee dub waatin akli hinkabn wontan kulli dandete hinkabetu dandeteenen hindetuu